urii láa taa bɔɔrǝ jeŋceŋ mɨ ŋ yaa no gurǝ mɨ yaa rǝ tɩpɩtɩpɩ ǝ lɨ ŋ pe yee gurǝ.